כ'מיין ס'איז נישט אזוי עטיש צו ניצן דראגס, און פארן טון ספארטס. מ'דארף טון ספארטס דורכן, דורך די אייגענע כוחות נישט ווען מ'איז נישט ביי זיך, און אנגעדראגט.